Kini'hiaj ne' taj ta'nga 'hiaj a'ngo taaj nej xuku, 'ngo xuku kaniki ba ni kaniki ani ruhua anin ruhua xuj kini'hiaj ne', si ba 'ngo ya'ñanj ni 'na' xuj sani nitaj si ta ta tanej kabin kache xuj mánj, tukumin xuj maan xuj si anin ruhua xuj sisi 'na' xuj 'ngo niin, sani si 'hiaj xuku tan huin si kini'hiaj ne' ni aríj steke xuj snian xuj 'ngo yuhue, ta taj ni si ka'bbe kiyi'ñanj 'ngo xuhue ki'hiaj xuj, ta ta sisi anin ruhua xuj ni kanikin hua xuj sani ni'hiaj ne' ni bé tan nanj kaniki ba xuhue nej, xuhue ni nitaj si atoj ta aran ruhua xuj mánj, tukumin xuj ni'hiaj xuj tukumin xuj ne' ni tukumin xuj 'ngo tán ne' xuku si ruhuaj, ni ka'i xuku ni anin ruhua xuj kini'hiaj ne' si ba 'ngo yutaj ni tukumin xuj maan xuj, nitaj sisi baj xuj ni kanikin' xuj ni kini'hiaj nasa' xuj ni tika'hui' 'ngo sí xuj mánj, si 'hiaj xuj huin si kini'in xuj ne' a si kini'in xuj baj 'ngo sí nikaj 'ngo chun rihia' unanj xuj, ta chii xuj si anin ruhua xuj ta chii, si xu'hui' xuj ni tukumin xuj maan xuj riñan 'ngo rasun kij hua aá, ta huin 'hiaj nej xuku ta ni kini'hiaj ne' si ba a'ngo chuku lí ni kaniki anin ruhua xuj. Ni taj ro' 'hiaj ne' 'hiaj xuj áj, kini'hiaj ne' si ba 'ngo yuku lí ku'naj periku sisi ka'min' re' ni bé run' atajt ni bé ta bin kamin xuj, sisi kamin re' riñan xuj ni bé ke ta bin nanikaj xuj ka'min xuj, ba a'ngo xuku lí nan kini'hiaj ne' sisi ba 'ngo ne' niin xanku bé ta 'hiaj xanku nej ganiki ba xuj, sisi ba 'ngo ngwii tukuane 'ngo ta'níj bé ta kabin chun xuj, sisi ba 'ngo ngwii 'hiaj 'ngo nihia bé ta kabin chun xuj, ta ba maan 'ngo rasun ki'hiaj ne' sani nej yuku lí ta ni kaniniki ba xuj, ni ni'hiaj xuj ni bin chun xuj 'ngo rasun 'hiaj 'ngo nej ngwii áj.